العطله الاسبوعيه المثاليه ليا هى ان انا اقعد مع قرايبى او اخرج مع صحابى ممكن نروح نتفسح فى مكان حلو انا بحبه او نروح ناكل حاجه انا بحبها او العب العاب كتير مع قرايبى منها مثلا لعبة كرة القدم او لعبى التنس او لعبة السباحه ممكن نخرج فمكان اول مره نروحه وممكن نقعد فالبيت نتفرج على فيلم كويس دا احسن حاجه